هممم، إحم إحم إحم. اي اي نعم انا اسمي خربوطة المربوطة. إي امم بس بغيت اقول ليكم أني أبيع امم جرايد. اممم أقدر أدخل هذي البناية لأني هني في واحد أبي أعطيع جريدة؟ امم أي أي أني هاذي بطاقتي أي. أوكي مشكورين.